माका पर्सनली डान्स शिकपाच्या बेक्श्या संगीत शिकपाक आवडता। मी पैली पासून संगीत शिकांग वचाई असला जेव्हा मी हसकोलन असलै पुं मगर टाइम मेळा न्हा झालो मनन त उरल। पुं माका डान्स कुण संगीत खूप आवडता माज्या मनाक ते रेकोटी खूप शांती दितात। मी घर कडे सुषा गाईत राहतात। माका गावपाक खूप आवडता आणि लोकांक ऐकोवपाकाई खूप आवडता रेकोतिनी मी सगळा इसारान वोइताई। तेंचो मीनिंग माका माजो कासो दिसता तेत माका रेकोटी ब आवडतत काहीचें न्हु।